Gite an kaan, to mi wo'inaay ɗe, mi somnay limsel mboŋngel, mi somna ngel, mi haama ngel, mi itta nji’an ɗan, mi waɗa ngel, mi wogga, mi itta tuundi ndi, mi fuyta, mi waɗa hotollo, mboɗko, mi itta tuundi ndin fu, mi hutinira e daarorki, mi rarto, mi tabitina tuundi ndi fu, mi itti ndi.